Shikhaya indala tsiviri, tsitaru, tsinne, tsirano, sita, sapa, munane, tisa, likhumu. Likumi lilala nende indala. likhomi lilala nende tsiviri, likhumi lilala nende tsitaru, likhami lilala nende tsinne, likhumi lilala nende tsirano, likhumi lilala nende sita, likhumi lilala nende saba. Makhumi kaviri makhumi kaviviri nende nilala, makhumi kaviri nende lilala makhumi, kaviri nende tsiviri, makhumi kaviri nende tsirano makhumi, kaviri nende sita, makhumi kaviri nende saba, makhumi kaviri nende munane, makhumi kaviri nende tisa makhumi kataru. Makhumi kataru nende tsinne, makhumi kataru tsirano, makhumi kataru nende sita makhumi kataru nende saba makhumi kataru nende munane, makhumi kataru nende tisa makhumi kataru makhumi kataru nende indala, makhumi kataru nende tsiviri, makhumi kataru nende indala, makhumi kataru nende tsinne, makhumi kataru nende tsirano, makhumi kataru nende sita. makhumi kataru nende saba, makhumi kataru nende munane, makhumi kataru nende tisa, makhumi kanne nende tsiviri, makhumi kanne tsitaru makhumi kanne nende tsirano, makhumi kanne nende sita, makhumi kanne nende saba. Makhumi kanne nende munane makhumi kanne nende tisa, makhumi karano makhumi karano nende tsitaru makhumi karano nende tsinne, makhumi karano nende tsirano, makhumi karano nende sita, makhumi karano nende saba, makhumi karano nende munane, makhumi karano nende tisa amakhumi sita, makhumi sita nende indala, makhumi sita nende tsiviri, makhumi sita nende indala, makhumi sita nende tsiviri, makhumi sita nende tsitaru makhumi sita nende tsinne, makhumi sita nende tsirano, makhumi sita nende munane, makhumi sita nende tisa, makhumi saba makhumi saba nende indala makhumi saba nende kaviri, makhumi saba nende kataru, makhumi saba nende kanne, makhumi saba nende karano, makhumi saba nende sita, makhumi saba nende saba, makhumi saba nende munane, makhumi saba nende tisa, makhumi munane, makhumi munane nende indala, makhumi munane nende tsiviri, makhumi munane nende kataru, makhumi munane nende tsinne, makhumi munane nende tsirano, makhumi munane nende sita, makhumi munane nende saba, makhumi munane nende munane, makhumi munane nende tisa, makhumi tisa, makhumi tisa nende indala, makhumi tisa nende tsiviri, makhumi tisa nende tsitaru, makhumi tisa tsinne, makhumi tisa nende tsirano, makhumi tisa nende sita, makhumi tisa nende saba, makhumi tisa nende munane, makhumi tisa nende tisa, makhumi kumi.